Filipiin, kulle kecce woni ko defata: ɓiɓɓe leɗɗe en e haakolooji en. Ɗun tawetee neɗɗo ana waawi sifaade banngal ndefuuji Filipiin kaa. Soo ngoonga haaleten, <hesitation> mi meeɗay yottaade ton fey nde wootere.